Ny atao hoe jiro fanao am-paosy dia jiro mandeha amin'ny alalan'ny pile lay izy ary jiro io dia misy bokotra fandefasana sy famonoana azy, io zany raha vao potserinao io bokotra io de mety hoe handeha io jiro io na koa hoe mety hoe ho faty io.